चीन को मौसम बहुत भदिया रहॅवत है। और चीन बहुत बड़ा देश है। यहाँ प्रमुख चार प्रकार के सेशन हेमत है। वसंत, गीसम, श्राद और शीत। चीन में हर क्षेत्र में मौसम अलग अलग होत है। जैसे उत्तर चीन, बीजिंग या हार्विन। यहाँ ठंड बहुत कठोर हेवत है। सर्दी में बर्फ पड़ते हैं। और तापमान शून्य के बीस डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जातों है। गर्मी में गरम रहॅवत है। पर बहुत लम्बो ना हेवे। दक्षिण चीन: यहाँ ऊष्ण कटिबंधीया जलवायु हेमत है। सर्दी में हल्की वा गरमी में गरम हेवत है। मानसून के समय बहुत बरसात हेवत है। पश्चिम चीन: तिब्बत: यहाँ पहाड़ी और शुष्क मौसम हेवत है। तिब्बत में ठंड रहॅवत है। जबकि जियान्जार में गरमी में रेगिस्तान गरमी मौसम होत है। तथा ठंड भी हेवत है। पूर्वी चीन, शंघाई: यहाँ वसंत ज्यादा रहॅवत है। सुवाहना मौसम रहॅवत है। गरमी में ऊष्ण भरे और बरसात वाला मौसम रहॅवत है।